Allura, la carni pi n'hamburger. Pi priparari la carni pi n'hamburger accuminciamu cu l'aviri nu pocu di carni tritata. La carni accussì la poi accattari direttamenti a vucciria o fari direttamenti lu tritatu si avemu li strumenti pi tritatarila. Quannu avemu lu tritatu ci putemu ammiscari autri ngridienti, pi esempiu: pimentu, peperoncinu, furmaggi, li spezi.... Ci putemu puru mettiri n'ovu chi magari aiuta a migghiurari la struttura. Chiddu ca cunta è che a miscela arrinesci solida e asciutta pi nun rumpirisi duranti la cuttura. Pi cucinarlla putemu usari na padedda o 'ncapu na griglia. Dunca cu l'ogghiu o sinza l'ogghiu, stannu accura ca la carni nun s'attacca. Lu prucessu è fondamentalmenti chistu.